Bang, men ga̱mai, bang aaa pe ga̱la̱ pe ajiya, tong ga̱mang la nera ga̱paat ga̱liak ɗi, ɓit ga̱fe ɗa weel la kat ga̱, yool ga̱ muan ga̱ ya ɗi, muan da̱ ga̱ɗiem, mang la kuk mbi ga̱ ga̱suu ga̱pet ga̱ muan ga̱ya ɗi, muan da̱ga̱ tang la tsa ga̱ ɗi mpe hok, ga̱pen la bi ga̱tong ƙwat weel ga̱, ga̱pen lat mang ga̱ muan da̱ga̱ ƙwat la weel ga̱ nni deidei, ɓuet naan eep pe ga̱sek hok, ɓuet a de ɗe ga̱ɗa ƙangƙa ga̱yi ɗi mpe hok la pe hok ɗong sosei.